Kô fa tsy maiky tsara zen̈y tany, problemo zen̈y resaka fandokisana, isaka izy edy mandoky amy ny hazomaty na mandoky amy ny sharbon zen̈y fa tsy velon̈o edy ai. Abôkà eo mety malaky robaka kôa sakafo àby io tsy madin̈y ela, mila mivanga fo zen̈y matetiteiky.